كان الولد اسمه فادو العاباته مرمية حوله فجأة سمع صوتا قادم من دميته المفضلة وهي دب صغير الدب قال له اخيرا جاء الوقت اللي اقدر اتكلم فيه فقد انصدمت لكنه كان مفروض الدب بدأ يحكي له عن مغامراته وكيف يتمنى ان معه من يومها صارت عند فهد صداقة مميزة مع دمياط وصار يخوض مغامرات خيالية مع بعض كل يوم